سپی معمولاً د غپېدا له لارې، د غوږو ښورولو له لارې او يا دا چې د لکۍ ښورولو له لارې او اکثره وخت غاپي او داسې - او يا داسې غورمېږي او خپل احساسات څرګندوي. او يا دا کوم ځای کې چې دوی اوسي، په هغه ساحه کې څوک نه پرېږدي، <hesitation> يعنې وايي چې دا سيمه د دوی ده او دوی پورې اړوند ده او د بوياي له طريقه خپل احساسات څرګندوي او اړيکه نيسي.